Po, lirija shprehjes duhet me pasë disa kufi. Unë menoj që lirija e shprehjes nuk duhet me i damtu të drejtat e njerzve tjerë ose me i bo mu ni keq. Kajhere kur osht e tepërt, lirija e shprehjes munët edhe me shkaktu kaos edhe panikë, po edhe me rreziku sigurinë fizke të individve t'caktuar.